Jari nakke injo biasa punna nganre kandre rie pautanna injo utanga parallu kalea ku sa'ring punna nganre kandre apalagi kanre dinging punna tala rie uttanna, kodi to' di sa'ring ri kallonga anjo nanrea, aterasa i anre todo palaccu-laccu' na ri kallonga juku'an injo jukua injo, ku ngai todo punna nu kusalai kanre, apalagi punna disanggrami palagi punna disanggarami na rie' pole cumi-cumi na yamang to' njo pole di pasalai kanre injo utanga, nu gampangji di hajuanna, nu lohe ji utanga maka di haju ri kampongan palagi punna dikuai keleroja injo biasa kalero nu ridallekang balla timbo' a'lampa tommi dikattili dibissai dipasi pallu nai'i ere di sari'i cella, punna rie dipasilokkangi bue' baji ballo passi iyya labaungi rasanna eh injo todo juku' a i jukua kah ripasara yya di halli' na maeng to'ja rie' pole tauang ngianu' ri dallekang balla'a nu gamppang to'ja di uppanna juku'a punna ri kampongku punna maeng to' maki melli juku'a lampa tommi di bissa' maeng di bissa, di tangkasimi, di sare ce'la, disare kunyi' disare camba disanggara punna ri sanggara i, di pallu punna arengki di pallu i Na ditunu todo pole punna ngareki intunu i kah punna pasanggara juku kah nu gampangji, minya' ji nai' manai ri komporo a pa nai' di pammaja a punna rere i minya a dipanaung to' mi juku a la pada todo ji punna pallu tawwa juku' appadada jaki ere panaungi minjo rampa-rampa na ni dipanai juku'a jari mi palagi punnattunuja apporo-rupu kalle jaki api arukku api bara api a dipanai mi juku di tunu